Aleni kotikaneti nikii taretoni ko nikikonon sikiik chuuk amuu kii kingaetu kokimwawon kole kitepchei atepto nenyolu. Nekararan ko kiiporwani kole kiteskisi ki kikonyiti, chii neo kekanyit akot <noise> akot ndamao <noise> akot nda lakwa. Ikonyit ikonyot chitukuli, neo ana ko nemining, koo king'alalwaa sigiikchuuki kolechon itepi en oret nekararan ne nenyalu en piik ap tugen. Koo kekanyitkei ko ki kitareton sigiikchuu akoo kotareton kora chombainsyek chuuki, koo kiinetani kole kikanyitishei. Ko kiatepii kunotoki akonyit akanyitishe akoi sai, aleinii kokianet laakchuki, ale kikanyiti chii neo akekanyit chii nemining. Konyiti chitukul koo unoe.